Egaq sis sääntsit pähkmä kats'kitegijät või ollaq väega erinevit. A või-ollaq näütüses sääne, koh sa panõt katõ käepideme vahele pähkmä. Ku sa naid käepidemit kokko pigistat, sis sääl vaihõl lätt pähkmäs kats'ki.